Menurut sayo kuliah ni penting, penting nyo tu untuk kito tu menambah wawasan, bukan cuma sekedar gelar untuk mendapat gelar bae mendapatkan gelar terus di pajang di rumah, bukan itu tapi kek perjalanan kito cari ilmu kek mano susah nyo, kek mano kito proses kito jadi kadang tu sekarang ni, yang sarjan-sarjano bae susah nyari kerjo apo lagi yang cuman tamatan mohon maaf kato nyo tu cuman sd, smp, SMA jadi penting nian buat kito kedepa nyo kuliah tu biak ter-terjamin lah masa depan.